Raha gn'amign'evitriko izy da aleo lo laharampahamehana eky gne fiagnan'ny gn'olo zay vao gne biby e satria mba ambonimbony kokoa zany gne e lanjan'olombelo toy izay e biby sady raha gn'olombelo zany mba afaky mikarakara kokoa gne biby toy izay biby samy biby.